<hesitation> moli kuexhikuta xakena no há ti hitaó aguacate de no nruchii hó nru tilitikuiti ihó kuin há nruayidi, teñon noxe'e inka nreyu kuñatu entioná hó ña xhin texhintiuna, naxhioxentiona ñaxhioxentiona xako aguacate ña xuxhintuna no más uu nreyu kuxake xankena nrayidii ku nrayidii ku ti nrá tichí ujun. <hesitation>